abun un ya wara mayɛ lohan shampiyon na a benɛ wabe mi itilise-han hase he a boni wahi dia ho tele onni o vɛ ji a ɓa tuɓara ma ɓa aziyatiki-ra hoɓa we itilize han mu beso sin mi dia um mu siyo ɓa tu'a ɲan yɛrɛ cɛ mu mɛyɛ wabese wabe ɓɛ zun mu waɓɛ zun mu beraso mabun um